<hesitation> Malaysia hi kolum takme enia <hesitation> kum tluanhen alum tluanpad tina. <hesitation> Nibuila hian dikrisom ni bani sasasa sangin alum tina nid. <hesitation> Anbaurua ki awap em ema. <hesitation> Rua hi akato kinasur zeu zeu tina. <hesitation> Kumtaub lamhei tewa hian rua dui hi tle minandung hemdau tina. <hesitation> An klasika bo hian kuwa hi afadfak tsuang lawa amae roju. <hesitation> Nibuila ai ngot tsuan azin om anuam zoka <hesitation> ruak uwap tepo azia tsawuk ani. <hesitation> An klasika bo hian kolum hak te intuam lum te <hesitation> angai lawa ni. <hesitation>